بصراحة أختار إني أكون شخص موسيقي، موسيقار أن الموسيقي عندها القدرة صح-سحرية علي التأثير في الناس ، أحب إني أكتب أغاني تعس مشعري توصل رسالة قوية للجمهور ، الموسيقي تجمع بين الثقافات ، تخلق لحظات جميلة ،أتمني إني أكون في يوم من الأيام جزء من هذه اللحظات اللي اخلقها علي الناس.